Ny anjara asan'ny fisalasala amy fahalalà. Laha fa iha mahay, tsy maintsy misalasala tseky iha alohan'ny manao raha fa tsy tonga de miroboky avao satria hainao raha iny fa mety hahafaty anao laha ohatsy ka miroboky mbeo avao iha. Zay zany ty anjara asa ty fisalasalà io amy fahalalà.